Duuniyaaru kam gila ndu tagaa, ndu woodani caɗeele maaru ceertuɗe. Ammaa foti en mbi'a to ndu jooɗotono walaa kaɓe <hesitation> duuniyaaru ndun ndu ɓuray welki. SO ammaa en anndi, nde innu aadama tagiraama nganyaandi, tagiraama yiɗde tanyir- tayir- tagiraama haasidaaku, caɗɗum duuniyaaru njooɗoo walaa kaɓe.